Tebiduoꞌ wtirbudueni xawaꞌa, tu doraz ni xawaꞌa. tu gueldꞌg gueldimalli xawaꞌa tu guꞌuy guu'y este <noise> mansanñabian mansannaꞌ, narax este sheraguliꞌikeꞌə <hesitation> chabacaꞌan <hesitation> shinali chitiemkashinamni chinish parasanit noes perra nacho yelayalo rorundeanga awan, nilaꞌnojaꞌn gawan kakajwaꞌa ziiyo, awziyo rarar torortenan gawan binilrate shoyollshab, niyo taꞌowaowe pernanaꞌ doryeraya pernilan nolan gawan roraude. <hesitation>